Gny piso koa lafa tiany ny tompony, ny firaketa ty fony amy amy tompony zany, miroro anila tompony iny eo i, le mitakotakosiky koa la manao anizay avao. Laha vo mipetraky zao tompony iny, la iny izy fa ma- fa fa mamonjy any tompony iny eny koa.